Pues nare runve ra many xga, nú rama por <hesitation> por ni run rama tchi run rama viz ra za rama, por ni run rama, tchi nú rama por xtyuge rama velna rza rama lo vh’ah tchi raw rama rbig rama ru xtyug zayi rama tchi zy ni rgui rama dix, zëny, zëny zlua náre ranini ula aveces este, rbëchob za rama naré ah, rbëchob rama, zega zy rackbe rama zëny zlua